एक जू नल टपकणू रैंदू वेकू बारा मा हमथै ध्यान रखण चैंद की ठिक कनके कन पैली वेक मुख्य वाल हूदू वेथे बंद कन। फिर नल हिस्सा थै खुवाला फिर नल पुर्जा अलग कनन। कोटिज वासर अलग कैरी की फिर वेफर धागू बाधी द्या। या त वासर बदली नया वासर लगे द्या। बस ठीक हवेग्या।